<hesitation> grains la zo'e mɛ. <hesitation> tu tari naara gee tara kemɔlega gee tara zɛ, gee tara <hesitation> kurega gee tara kareyɛɛna, gee tara tɛa. Tu kelum tara suma. <hesitation> mam mi sɛla n bala, mam mi grains sɛba n bala.